عشان التقط صورة حلوة لشخص اول شيء اختار مكان فيه اضاءة جيدة مثل ضوء الشمس الطبيعي، بعدين اخذ زاوية معينة و مسافة مناسبة عشان ابرز الشخص فيها، واحاول تعابير وجه جبدة- وجه الشخص وخليه يرتاح عشان يظهر بشكل طبيعي.